كبرت في تلمسان, هي في لالجيري, و الوضع كان فينونسيارمون سيتي با مال, كان متوسط ماسي تا لهناك, الوضع الأمني مكانش تا هناك, خطش كانت باريود شوية صعيبة, كان باريود تاع إرهاب و اللا امن و كلشي, مي صافا